Ñy fomba hañova-tsika ñy sakafo noho ñy raha inomin-tsika hañotreha :ñy fihinanan-tsika ñy sakafo voajanahary no sady voa karakara soa ;manahaky anizay koa ñy fañenan-tsika ñy fihinanan-tsika <shushes> raha finomy misy kalôry noho siramamy ;manahaky anizay avao ñy fañampeatsika <shushes> ñy proteiny noho ñy fibra aminy ñy jabo jaboetsika.